يا صاحبي كيف حالك؟ شوف والله ما قصدي لكن عندي شغل لازم نكمله قبل الموعد، خليني نركز شوي، وبعد ما نكمل، نحكي، وندردش براحتنا، توا إذا في حاجة ضرورية قل لي، لكن لو غير سوالف خليها لوقت ثاني، ما تزعلش مني، بس راهو ضروري ننجز.